هو لازمك أولا <hesitation> تنقص عليك الزايد أي حاجة تحسها زايدة في الدار ترميها ما ماتقعدش هاكا عندك الزايد خاطري هاكا يعمل لك برشا توتر في الدار وما يخلي لكش برشا بلايص وانت نجم تنظم روحك ولازمك أول ما تبدل الحاجة من بلاصتها، بعديكا ترجعها كي تكمل تعمل بيها كهو.